Ave, pos pa avial la pesca de mó que conservi los sus nutrientis, es emportanti el descogel hormas de cociúra no mu huertis. La cociúar al vapol o a la parrilla sonin escojas mu aparentis, ya que premitin la cociúra dela pesca en sin insolvel los nutrientis nel augua. Tamién es emportanti no cozinal de más la pesca, ya qu'estu puei hazel que pierda gustu i teciúra. La breva es la cociúra ligera.